एक पेंसिल ग्रेफाइट और लकड़ी से बनल होला। लकड़ी के खोखला कइ के ओमे ग्रेफाइट के छड़ पड़ल रहेला। एहे छड़ लिखले के काम करेला। पन्ना चूअले में भले मुलायम होला लेकिन ओपे बहुत महीन महीन दरार पावल जाला जेके खाली सूक्ष्मदर्शी से देखल जा सकेला। एही नाते जब पेंसिल के पन्ना पे चलावल जाला ये <hesitation> पेंसिल के ग्रेफाइट के कुछ अंश ओह दरार में रहि जाला और पन्ना पे जौन चीज़ी के जरुरत होला, लिखल जाला।